<hesitation> א <hesitation> יעדער זאך וואס ס'ליגט אין א קעין קען נאר בלייבן אין די קעין פאר איין טאג, אויב מ'עפנס <hesitation> אויב ס'איז אויב די קעין איז צוגעמאכט קען עס בלייבן פאר זייער זייער מ... אפילו פאר יארן, אויב די קעין איז אפען דעמאלטס קען עס נאר זיין פאר איין טאג, מ'דארף עס איבערלייגן צו א קאנטעינער אדער א אנדערע פלאץ, קען עס יא זיין פאר א.. פאר לענגער.